एक खिड़कि ते हमुन अच्छा से साफ कमण्ये कन, ये बारा मां मैं आपते बतौणूं छूं। सबसे पलि एक सूख्यूं कपड़ा ल्ये द्यवा, तेमा पूरी खिड़कि ते पलि अच्छा से साफ कर द्यवा तेसे। तेका बाद एक गीलु कपड़ा ल्यवा। गीला कपड़ा से खिड़क्या कोना कोना मां साफ कर द्यवा। भेर बे भि और भितर बे भि। तेका बाद आखिर मां क्या कन आप द्योखला खिड़कि पूरी साफ व्हेगि, आप चाहे त कॉलिन डाली सकदन, कुछ स्प्रे डाली सकदन। और फिर सूखा कपड़ा से, सूती कपड़ा से तेते पूरू साफ कर द्योण। यमण्ये मां एक खिड़कि अच्छा से साफ व्हे जंदि।